úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hafnaði í dag kröfu um stöðvun framkvæmda við Hvalárvirkjun og hefjast framkvæmdir á mánudaginn sjö kærur hafa borist til nefndarinnar stjórnmálaskýrendur óttast að lítið þurfi til þess að deila Bandaríkjanna og Írans verði að átökum Bandaríkjaher segist hafa skotið niður íranskan dróna í gær en stjórnvöld í Íran vilja ekkert kannast við það börn og ungmenni

sem eru í bráðri lífshættu vegna fíkniefnaneyslu verða sett í forgang á bráðamóttöku og Landspítalinn undirbýr þeirra fjármögnun hefur ekki verið tryggð en bjartsýni ríkir á að það takist þúsundir lögreglumanna á Filippseyjum hafa verið leystir frá störfum vegna misgjörða í aðgerðum tengdum stríði stjórnvalda gegn

utanríkisráðherra Filippseyja segir Ísland mega fara til helvítis hefur boðað friðlýsingu Goðafoss það er liður í úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hafnaði í dag kröfu um stöðvun framkvæmda við Hvalárvirkjun þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar voru í sumar hefjast því á mánudaginn sjö kærur bárust en nefndin tók þó í dag einungis fyrir kröfur um frestun framkvæmda meðan á málsmeðferð stendur kærurnar sjö verða teknar fyrir efnislega síðar í gær skilaði Minjastofnun umsögn þar sem grænt

ljós er gefið á framkvæmdirnar á

vegna rannsókna á fornleifum niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála þýðir að á mánudaginn verður hafist handa við þær framkvæmdir sem voru fyrirhugaðar í sumar það eru minni háttar lagfæringar á veginum sem fyrir er plan við Hvalá þar sem

og svo ætlum við að setja brú yfir Hvalá í umsögn úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála kemur fram að þar sem framkvæmdirnar sem áætlaðar eru í sumar séu ekki óafturkræfar telji hún að ekki sé nauðsynlegt að stöðva framkvæmdir á meðan kærurnar eru til efnislegrar meðferðar aðalatriði málsins akkúrat í dag er að nú förum við í framkvæmdir sem eru afturkræfar það er mjög mikilvægt að

halda því til haga allt sem við ætlum að gera í sumar er eitthvað sem hægt er að taka til baka ef svo færi að ekki yrði virkjað þá segir Birna

þvert á móti telur Birna að kærurnar séu frá fámennum hópi landeigenda ég ætla ekkert að leggja mat á efni þessara kæra aðalatriði málsins er þetta við erum að fylgja öllum þeim ferlum lögum og reglum sem gilda um framkvæmdir á borð við vatnsaflsvirkjanir eins og Hvalárvirkjun er og á meðan við gerum það þá sjáum við ekki hvernig er hægt að koma í veg fyrir að við við höldum áfram við þetta verkefni börn og ungmenni sem eru í bráðri lífshættu vegna fíkniefnaneyslu verða sett í forgang á bráðamótttöku og Landspítalinn undirbýr spítalinn vísar á bug ásökunum um að hafa ekki staðið sig gagnvart þessum hópi fjármögnun hefur ekki verið tryggð en bjartsýni ríkir á að það takist forstöðumaður Stuðla sagði í fréttum okkar í gær að brýnt væri að leysa vanda barna sem séu alvarlega veik af fíkniefnaneyslu áður en einhver deyr hjá þeim ekki sé nóg að senda börnin í meðferð á Vog Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra

fól Landspítalanum í nóvember að veita börnum og ungmennum bráðameðferð og aðra þá þjónustu sem þyrfti síðan yrði þeim vísað í viðeigandi meðferð málið snýst um börn í bráðri hættu vegna fíkniefnaneyslu og Landspítalinn hefur enn ekki getað sinnt þjónustunni framkvæmdastjóri geðsviðs spítalans segir málið ekki hafa strandað

farið í framkvæmdir María segir málaflokkinn flókinn

börnin fái forgang þegar þau koma í bráðamóttökuna mikið veik það er það sem við getum farið að vinna í strax hvenær Bandaríkjamenn segjast hafa óyggjandi sannanir fyrir því að hafa grandað írönskum dróna á

Persaflóa stjórnvöld í Íran segjast ekki kannast við atvikið stjórnmálaskýrendur óttast að lítið þurfi til þess að það komi til átaka Bandaríkjamenn hafa síðustu mánuði sent herskip flugvélar og hermenn til að bregðast við meintri ógn frá Íran þá herti Bandaríkjastjórn refsiaðgerðir gegn Íran í maí eftir að þarlend stjórnvöld tilkynntu að ekki yrði lengur farið eftir skilmálum samnings sem Bandaríkin höfðu reyndar sjálf dregið sig út úr í gær sagðist herinn hafa skotið niður

aðstoðarutanríkisráðherra Írans tók í sama streng á Twitter síðu sinni og leiddi líkur að því að Bandaríkjaher hefði skotið niður sinn eiginn dróna stjórnmálaskýrendur eru sammála um að staðan sé óútreiknanleg og margir óttast að lítið þurfi til að átök brjótist út flest þau atvik sem hafa skvett olíu á eldinn sem er mikilvæg siglingaleið um tuttugu prósent af allri olíu heims fer þar um í júní var gerð árás á tvö olíuskip við sundið sem Íranar voru sakaðir um en neituðu staðfastlega síðar í mánuðinum skutu Íranir svo niður bandarískan

litlu munaði að Bandaríkjamenn gerðu loftárásir á skotmörk í Íran í kjölfarið en Trump sagðist hafa hætt við þær með tíu mínútna fyrirvara Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann vilji ekki átök heldur aðeins koma í veg fyrir að Íranar

komi sér upp kjarnorkuvopnum stef í aðdraganda innrásarinnar í Írak árið tvö þúsund og þrjú var ítrekað varað við hættunni sem stafaði af efnavopnum Íraka sem seinna kom í ljós að voru ekki til staðar og við þetta má bæta að nú á sjöunda tímanum sögðust stjórnvöld í Íran hafa kyrrsett breskt fyrir að brjóta í bága við alþjóðleg siglingalög farþegaþotu WOW

sem Isavia

við gjaldþrot flugfélagsins var flogið til

í Slóveníu í morgun Isavia vildi nota þotuna sem tryggingu fyrir tveggja milljarða króna skuld WOW

við Isavia þegar WOW varð gjaldþrota í mars hafði félagið ekki greitt lendingar og flugvallagjöld á Keflavíkurflugvelli í þó nokkurn

tíma við Isavia lofaði flugfélagið að hafa eina þotu á flugvellinum hverju sinni sem tryggingu fyrir greiðslu þessarar skuldar og þegar WOW

fór í þrot varð þessi Airbus þota bandarísku

níu var flogið út í heim Isavia telur sér hafa verið heimilt að yfirfæra alla skuldina á

nóg að greiða aðeins þau gjöld sem stofnað var til með þessari tilteknu flugvél

höfðaði mál til að fá úr þessu skorið og óskaði eftir því við dómstóla að Isavia yrði skikkað til að láta vélina af hendi héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði svo á miðvikudag að Isavia þyrfti að afhenda vélina þotan fór svo í loftið á tíunda tímanum í morgun

hefur kært úrskurðinn en hvað varðar sko ljóst að ALC hefur orðið fyrir nokkuð verulegu tjóni af þessum aðgerðum Isavia með því að þotan þeirra stóð hérna hreyfingarlaus í þrjá og hálfan mánuð og gat ekki aflað

tekna á meðan og það er til

og ég tel það verulega líklegt að það verði reynt að innheimta þær bætur úr hendi Isavia Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia lögmaður

um að fyrirtækið ætli líklega að krefjast bóta vegna kyrrsetningar þessarar það er skylda hvers og eins að takmarka sitt tjón

við erum mjög ósammála þeirri niðurstöðu að halda því til streitu að ALC borgi skuldi WOW

virki eins og til er ætlast og það er ástæða fyrir

til greina að afskrifa þessa

tveggja milljarða skuld niðurstaðan verður sú að við

þetta er há fjárhæð en sem betur fer er fjárhagsleg staða félagsins mjög góð allar ákvarðanir sem voru teknar hátt í fimmtíu grindhvalir sem strönduðu á gömlu Eyri á Löngufjörum á sunnanverðu Snæfellsnesi eru á ábyrgð landeiganda einn þeirra segir að næstu skref séu í höndum náttúrunnar mikill

munur er á flóði og fjöru á Mýrum það ásamt straumum gæti hafa gert

erfiðara fyrir að komast aftur til sjávar ekki er vitað hvenær hvalirnir strönduðu en þeir eru allir dauðir umhverfisstofnun Hafrannsóknastofnun Náttúrufræðistofnun Íslands og heilbrigðiseftirliti Vesturlands hefur verið gert viðvart um hvalina sem strönduðu á landi í einkaeigu ábyrgð á þeim fellur þar með á landeiganda landið er í eigu tveggja landið einkennist af víðáttumiklum fjörum það getur verið afar hættulegt yfirferðar og því er ekki á færi hvers sem er að komast að yfirvöld á Filippseyjum hafa leyst þúsundir lögreglumanna frá störfum þeir eru sakaðir um misgjörðir í starfi í tengslum við stríð stjórnvalda gegn

í landinu síðustu þrjú ár alls lágu nærri fimmtán þúsund lögreglumenn undir grun um misgjörðir í aðgerðum sem áttu sér stað frá júlí tvö þúsund og sextán fram í apríl á þessu ári

Rodrigo Duterte settist á forsetastól í júní tvö þúsund og sextán og lýsti yfir stríði gegn eiturlyfjahringjum í landinu síðan þá hafa stjórnvöld á Filippseyjum sætt harði gagnrýni mannréttindasamtök saka stjórnvöld

annars um aftökur án dóms og laga á blaðamannafundi lögreglu í gær kom fram að á þremur árum hafi tæplega fimm þúsund fimm hundruð látist og um tvö hundruð þúsund verið handtekin í hundrað þrjátíu og fimm þúsund aðgerðum lögreglu í tengslum við fíkniefni

setti fram ályktun sem var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku þess efnis að alþjóðastofnanir fái að taka út stöðu mannréttindamála á Filippseyjum ályktunin vakti hörð viðbrögð og forseti Filippseyja sagðist vera að íhuga alvarlega að slíta stjórnmálasambandi við Ísland samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafa enn engin formleg viðbrögð borist frá

að frátalinni yfirlýsingu utanríkisráðherra landsins strax að lokinni atkvæðagreiðslu um ályktunina í þá telur ráðuneytið ekki tilefni til sérstakra viðbragða af hálfu íslenskra stjórnvalda á þessu stigi en um nítján

Goðafoss í Skjálfandafljóti er einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins

ásamt landeigendum og Sveitarfélaginu Þingeyjarsveit

boðað friðlýsingu á svæðinu umhverfis fossinn friðlýsingin nær til nánasta

fossins frá gömlu brúnni upp fyrir Goðafoss að Hrúteyjarkvísl sem rennur úr Skjálfandafljóti meðal þeirra breytinga sem verða við friðlýsinguna er að Umhverfisstofnun annast umsjón og landvörslu svæðið hefur verið deiliskipulagt halda áfram uppbyggingu í samræmi við það þetta er svæði sem við viljum að fólk geti notið það er mjög mikilvægt að byggja upp góða innviði fólk geti komið og notið svæðisins

við viljum taka vel á móti fólki Hildur segir að friðlýsing hafi jákvæð áhrif á ásýnd staðarins í kjölfar friðlýsingar er gert ráð fyrir að það verði landvarsla á svæðinu og það er nú þegar búið að tryggja landvörslu á þessu ári það teljum við að sé mjög mikilvægt bæði hvað varðar fræðslu og eins umgengni á svæðinu í vetur þegar það verður komin hálka

þarf að hálkuverja

að aðgengi sé sem allra best talsverðar framkvæmdir hafa verið við Goðafoss undanfarna mánuði og hefur til að mynda verið lagt nýtt bílastæði norðan við Skjálfandafljót oddviti Þingeyjarsveitar bindur vonir við að friðlýsing létti undir við rekstur svæðisins hér er orðinn ferðamannastraumur allt árið

sem því fylgir og þetta samstarf þétt samstarf við Umhverfisstofnun er af hinu góða frekari friðlýsingar á vegum Umhverfisstofnunar eru í farvatninu víða um land Arnór segir að í friðlýsingum felist tækifæri fyrir sveitarfélög með svona skýra frá ríkisvaldinu í þessum málum þá á þetta að opna tækifæri fyrir sveitarfélög til að sinna þessum náttúruperlum

að horfast í augu við það að við vorum ekki tilbúin fyrir allan þennan ferðamannastraum þannig að náttúran liggur undir skemmdum víða þá þarf að bregðast við sem er nýhafin virðist byrja vel víkingur annað af tveimur

h b Granda kom til hafnar á Vopnafirði síðdegis í gær í annað skipti á þessari vertíð með um sjö hundruð og níutíu tonn af makríl fisknum

er dælt upp úr lestunum og beint inn í vinnslusal og það tekur hátt í tvo sólarhringa þegar farmurinn er þetta mikill Hjalti Einarsson skipstjóri býst við að sigla aftur á miðin í fyrramálið honum finnst vertíðin fara betur af stað en í fyrra

vera miklu bjartara og hlýrra með suðurströndinni heldur en í fyrra og ég held einhvern veginn að þetta sé skarpara heldur en byrjaði í fyrra sko skiptir veðurfarið máli þarna já það gerir

er bæði þetta æti og hitastig sjávar og annað sem hefur mikið að segja á sex til tólf tíma vöktum þetta bara fer svona rólega af stað eins og oft vill vera þegar

en það er bara búið að ganga mjög vel fiskurinn er bara mjög fínn hann er svipaður og hefur verið undanfarin ár okkur finnst hann nú svona heldur stærri ef eitthvað er fiskurinn er flakaður eða fyrstur heill vinnslan er að nánast öll sjálfvirk en vélarnar kunna þó ekki að tína úr skemmdan fisk og annað sem hefur slæðst með svo það þarf ennþá að gera í höndunum hvert fer svo þessi fiskur á hvaða markað

þetta er að fara mikið á Asíu og eitthvað á já á Japan og Asíu Pólland fleiri svona staði Austur Evrópu mest þangað hvernig líst þér á þetta upp á framhaldið ja við verðum bara

bryggju í Sundahöfn klukkan átta í morgun skipið er þrjú hundruð fjörutíu og fimm metra langt lengsta farþegaskip sem komið hefur til landsins breska skipafélagið

gerir út skipið sem tekur um tvö þúsund og sjö hundruð farþega en tæplega þrettán hundruð starfsmenn eru að jafnaði um borð Elísabet Englandsdrottning gaf skipinu nafn árið tvö þúsund og fjögur og sama ár fór það í að innan er skipið allt hið glæsilegasta fimm sundlaugar eru í skipinu og tilvitnanir í bresku

prýða veggi skipsins Ingvar Þór Björnsson fréttamaður er staddur í skipinu já ég er

hvernig er að koma svona skipi inn í höfnina þannig að það væri sem auðveldast að sigla út aftur þetta er með stærstu skipum sem hafa komið hingað til lands jú hefur sína sögu því Englandsdrottning gaf því nafn síðan haldið eftir eftir komuna hingað þeir eru á leiðinni til Kanada

stendur nú sem hæst á Blönduósi þar verður ýmis afþreying í boði eins og náttúruyoga í

og fleira þá einnig boðið upp á sem í ár verður með nýju ívafi svo að sýrlenskir íbúar á Blönduósi sem fluttust þangað í vor geti fræðst um sögu og mannlíf bæjarins fer klukkan eitt á laugardaginn um gamla bæinn á Blönduósi það er mjög athyglisverð og flott saga sem sem þar er sögð en það sem

er að klukkan tvö ætlum við að

hana á arabísku líka þá að veðri áfram er norðaustlæg átt á landinu

en þurrt að mestu og yfirleitt léttskýjað

tíu til átján stig hlýjast á Vesturlandi Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur segir veðurfréttir að loknum íþróttum

sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins Kristjana Arnarsdóttir sér um

Noregi á h m á Spáni í morgun íslensku strákarnir eru í þriðja sæti í

á mótinu og mæta Dönum

á morgun Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir komst í undanúrslit í tvö hundruð metra hlaupi á EM u tuttugu ára í Svíþjóð Valdimar Hjalti Erlendsson er kominn í úrslit í Kringlukasti og spennan magnast á opna risamótinu í golfi á Norður Írlandi margir sterkir kylfingar náðu sér ekki á strik á mótinu

umhverfis og auðlindamála hafnaði í dag kröfu um stöðvun framkvæmda við Hvalárvirkjun og hefjast framkvæmdir á mánudaginn sjö kærur hafa borist til nefndarinnar stjórnmálaskýrendur óttast að lítið þurfi til þess að deila Bandaríkjanna og Írans verði að átökum Bandaríkjaher segist hafa skotið niður

dróna í gær en stjórnvöld í Íran vilja ekkert kannast við það börn og ungmenni sem eru í bráðri lífshættu vegna fíkniefnaneyslu

verða sett í forgang á bráðamóttöku og Landspítalinn undirbýr

þeirra fjármögnun hefur ekki verið tryggð en bjartsýni ríkir á að það takist þúsundir lögreglumanna á Filippseyjum hafa verið leystir frá störfum vegna misgjörða í aðgerðum tengdum stríði stjórnvalda gegn

utanríkisráðherra Filippseyja segir Ísland mega fara til helvítis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

en vefurinn ruv punktur is birtir nýjustu fréttir jafnóðum

þetta gott í bili og vonum að þið hafið það sem allra best um helgina og farið varlega í umferðinni ef þið eruð á ferðinni veriði sæl helgina og farið varlega í umferðinni ef þið eruð á ferðinni veriði sæl